Mba ashri esson gbubmi aba mbo, ozhen kyen angba ashri esson gbubmi aba mbo shine, owa ba nwo wola iyli ahogbren esson gno mbo, ko da nwo waa emillion ahren ngi, lashri esson gbubmi aba mbo angban, moa eggon fa enzho maa alo sla oñan, angba aja da arewhi a takpu, ekpla le kamata gno kpo mbo mbo nwo kpo lo. Angba moeggon ma la sla oñan, añon ba klo angba ka nwo ahyen ka nwo mbo, aa umgbibinwo wola alo ma aba nwo shri dna mbo kaga omba gna zhingbu ayi mi, esson ba tpu ña ayi kala nwo sosai, nwo kpo wasa mbo eshko mbobmi kpo mbo. kuma lasa da iphu asre awro shyeshenbmi, aklo mbo ahada eshri kala moarewhi babi ada mo abga nwo kokumaada mo tpu nwoyi, angba ozhen balo shri esson gbubmi aba mbo, aa angba shri anwye dno mbo, koda nwo wo angba ekañaa ngi, ahogbren shri anwyen dnonwo wola anwyenma mbo. Aze nwo wola angba ngi ma, nga ba ahogbren shri anwyen dno mbo, nwo ka angba gno mbo kama la wo utmu totno ngi Angba laa shri esson gbubmidi mbo ozhen cewa, angba ada <hesitation> d moarewhiaka nwo ma <hesitation> shira nwo ozhen la nwo tsagbu, la sa nwo ada nwo takpu, angba sa nwo klo moashe, nwo klo moashe, aze mbo nwo gre tsololo kala ashe, aze nwo gre yo klo ashe la baa ashen arekyen ngi, nga la mboada moarewhi akhpunwo nga mo bga nwo, angba la sa da nwo o gbmo akpa engla, nwo wola ilimi ishri mbo. amma nwo kakama nwo wola angbama, nga nwo gtreyi gbmo kpakpa, ahi lo nwo gbmo lo, ibi a hogbren nwo takpu ngi nga akpa milo nwa kpo wasa mbo, angba asa da moarewhi agbmo utmu. kuma bai kamata gi gbmo utmou mbo, amma daika are wo angba ma, ma in maa ba shridi nga nwoha utmu, akaga ahi lo mbo wo dzadzi mba angba asa ada ri akyumoashe ndzendze, me lu ma, nwo ko ahi nwo klo ba kyu, nwo klo kyu la sa da nwo uzi akla nwo takpu, so, angbaalada ari atakpu sosai enzhen ba angba shri esson obubmi ashri ba shine Ba shine nwo la angbama, nwo ri algo dzadzi. nwo wola angbama lolo ba nwo kyregre akuugmu, nwo wo la angbama nwo ndzi odne dzadzi nwo gbmo moto dzadzi nwo o kpo yakpla dzadzi, nwo wo angba ma mbo kpohwo nwo daoñan agbi, angba kpohwo nwoada moarewhi akpohwo nwo, angba sa mbo da moarewhi fulbidi dnonwo babi afuska ka ñaa mbo, nwo wo angbama nwo ka moarewhi aba odne gno aba shko nwo nwo zi ozhen mbo mo shko nwo. angba sa da a a ada moarewhi aka nwo la ulbu, nwo wola angba ma asa da moarewhi maa mola klo ka iyi gno mbombo, amo, nwo wo odne mbombo mo ba klo nwo, angban. lo kpohwo ozhen he lo sosai angba kama asa da nwo wo asusku kala moandakhpo ba gomnati ko nwo ko tsi engla mbombo, nwo wo la angba ma laa ndakakpo ba gomnati ayi nwo, ah a aren usku gnokokuma moaren mbo, mo yi nwo nga la sa da nmgbikin gno dzuma la wo ndundmu, nwowo la angbanma, nwo nwo mamaki nwo abgo zga mbo. omba ñaambo moarewhi mo aba kala nwo, mo wo egba kala nwo, nwo wo la angbanma ombaze mbo ahogbren ashri angbadno mbo nwo kpogbu gno yi akuugmu Ma a kpo nwo ekplo la mo akpo. nga aze mbo la ulu, ahogbren kpo nga shrianwyen don angba akpohwo, angba da nwo da moarewyen gno nye, ala wo angbamambo ba dama gna shri anwyen gna yi engla angba mbo, ashr zi a kawuka mi lo, zi abagba nga anwo la wo angba ma nwo klo mbo anwyen gnoyitsi engla usku edzi aa nwo ba kawye la ba nwo yi mbo angba kpohwo sosai okhrohelo, angba kuma laa ambaze le shri oshri ozhen ivbu aba, mo ze vu embba. mbo chku angba, mo aze ma waa <hesitation> ozhen rayuwa ba ubm ihi babi chuku angba, angba sa da nwo esson yinwo kpogbu gno luma. cewa, ma nwo shri angba da arehi, ma ñaa bga, abga arihi kaza, kuma la sa da la faru kahelo, so, angba awodzadzi mbo, chuku mbo la shrii iku aka moze am em evma ze kuma angba ada inmu gno ubm ihi, nwo kpo inmula aha nwo kpu, angba kpogbu ba la kpohwo nwo amma ahi duka o ba wo la iyli ahogbren mbo, leb. Ahogbren la ma la nwo ndzi ubmihi mbo, haka nwo ridzi ubmihi mbo. Ekplañaa mbo ba weangba shri esson gbugbu adi mbo, angba kuma ada kpu uchuku lo mbo, ko dashike angba mbo mbo shri iku aba, chuku shi mbo e embele kpogbu bala bga nwo. Amma ba nwo wola iyli ahogbren esson gno, embele kpo nwo ahogbren ayi kaba da are kyenba ozhen gno nga ba klo algo ri dno ri, ololo dana nwo mbo, ahogbren kpogbu ba ñaa shannwo ololo mii lo, ba sai lele nwo wa agmu ko kuma arekyen ba kpohwo nwo mbo. Ekpla la wo ma shine esson gbubmi la rishin esson tpiayi gbubmi la rishin esson tpi ayi nwo wo la iyli ahogbren, ahogbren yi ka gna kpo ka anwo. Ahogbren yi ka ba ñaa bi ka la anwo, so, esson gbubmi la angbaa lo hi lo duka lawo laenzhen lo ma, o ba nwo owow la iyli ahogbren gno mbo laa angba gno le ekhren gno duka la kpo gbu ba la a a sko esson gno, so, me klo e lu tama cewa, moarewhi ndzhendze ubmihi moahyen ishri mo ewu aze chuku ekhren, ekhen sa da ñaa kpo ewu, ewu kuma la ba da ñaa agre akplo ivbu ba ubmihi nga aka kama, ma ñaa grema nga ñaa zgi ewu gna woma. Ana gresonyre cewa. Ahogbren ngi, ashri ekploñaa mbo da rii Ashri ekploñaa mbo di ari, ah angba la kpohwo. ozhen ba angba kpohwo, la ba kpohwo ka milo, amma gi e me lu tama cewa nwo wo la angba ma, nga ba nwo wolaiyli ahogbren esson gno mbo, angba milo la shri nwo hwo ewu tama, shina yasa mazekpu shan omba mo ta moze kuma mo kpu nga ekpla ma ki abgo zga ubmihi, la wo ayikren, lawo ayindzi ʃo esson gbubmi ba hyen duka nwo hyen esson gbubmi kala ahogbren ngi <hesitation> ekpla ba esson gbubmi ba angba shri dno la ba wo tsitsi sah, anwo ohada lokala are la wola iyli ahogbren esson bma. A ze ba angba mbo aklo iku mbo lolodama ñaa mbo. Ashri ñaa gre akuugmu, usku edzi gigi lo ambo angba lo awa amfan kala ñaa mbo, chuku shi mbo ozhen bma sko, ahogbren gno oran lo mbo, aze kuma ba ñaa wo ekren, o ba ñaa awo la iyli ahogbren aba dzu ñaa zga mbo, onda gña hyen iñin-emgboari alele ba ñaa ka atsa kokuma. aña ka ibyi mbo, ekren gña ba nye ñaa eda nga Ekpla ba ahogbren shri nwo mbo ñaa ba ha abgohaha, nga aña ndze ñaa inu gña mbo. Aña kuma ayikre aña ba wu ulu ba fu, onda ba ashri dna ñaa kpovye, ondaq ba ahogbren shri dna mbo, ñaa ba wo ovye ka milo, eka ba akpa ahogbren luma cewaomba ñaa mbo gi wo la ovye esson bi, ko nwo wo la alo, ko nwo wo alo mbo. Ahogbren la kpo nwo aña yii ba nwo alo mbo o ba ñaa klo shri dno yi ka ba ozhen gna shri ba alu ma gi vren, agi vren aña shri da gii ma klo magi hye. mabmi evgo lazhen ma ñaa hwile lazhen. ahi lo duka aña ki gi abgo chuku da gi ekpo utmu helo, me klo blukuñ lu tama are la ba ñaa wo la angba ma ari lo aña anoo mbamgba mbo, ombañaa mbo moarewhi awo kala nwo, omba ñaa mbo, ko nwo ku zu are mbomboo moarewhi aba. chukushi mbo ekpla ba ahogbren shri dno la sa nga ada moarewhi a a ba kala nwo kutu, moze mo. aba chuku embele, mo ze moba chuku da esson gbubmi.